Yaani chumaa khakhalah tokkit jirah Kaa akha pinia dhub Pini khun ininn yaani ringeee wontan unum ishenna hii irabamma friction itthi midhaseni won berre inn ishen suun kas kaeni suun wonni berre michenu jirah inin irbame irbame irbame berre suun ithum ghadjebiye laanum ishenaa yaani berre akha inn fedh suun dheke mpaka beree suun dheke ishen ijethaa irbame